Áh aing réh laig yiá lá nóh loig náh tzi la bá áh color ré, mhuo la bah noh áh áh-ah laig sáh fu-fu goh lá áh jo muo láh áh chá naig fú cóh goh asi la jo gi óh áh báh shiáh taig shiu tzá aing, aing ré pues yáh-yah neig ya la báh noh kuoh kuoh-kuoh loig tzai tsáh áh jó gi óh laig la muoh áh muoh a si ah muoh la nóh áh la ñiin ñi tzá saing asi, yia asi ré laig aig mhuo la go gi oh asi pues muoh áh, áh ñi tzá áh záh ah noh la noh ah cha mü la coh-coh noh áh a muh muoh tsa, tsa la ba áh cha mü la cain, la cain ni kuoh ni buo fu caig áh laig yia áh-áh áh noh aing réh a jóh la loig ná yiah laig muoh ná áh áh-áh noh laig mhuo éh tzaá shiu éh, eh no mhuo shiu a laig áh tzáh ni cuo ni buoh.